في احد الايام كانت هناك اميرة عثرت على خريطة غامضة الاميرة اخذت الخريطة وبدأت تبحث عن الكنوز المدفونة الخريطة كانت تشير الى جبل بعيد في مملكتها وكانت مليئة بالاسرار قررت الاميرة انها تنطلق في رحلة مليئة بالمغامرات لاستكشاف الحقيقة وراء الخريطة